जिराफ एक्ठो जङ्गली जनावर है। जिराफ अफ्रिकामे मिल्ता आऊ जिराफ संसारके सब्ति लम्बा जनावरमेफे पर्ता। जिराफके बहुत लम्बा गोड आऊ घेंटा रह्ता। यह्का लम्बा घेंटाके कारनतिती यी ढेंङ्ग ढेंङ्ग रुखन्के पत्ताफे तोरके खाई सिक्ता। आऊ, <hesitation> जिराफ दुरदुरफे देखे सिकी यिही लम्बा घेंटाके कारनतिती। आउर औरे फाइदा कह्लेके यदि कुई जनावर आक्रमण करे आईत् है कह्लेसेफे यह्के अक्दहीं पता चल अथवा देखलिही कि हाँ कुई जनावर मोह्के आक्रमण करे आईत् हे। तौ मै कुई सुरक्षित जगह जाउँ कहिके।